يعني وكت الفراغ دا من اهم الأوقات اللي انا باستناه في اليوم. لما انخلص الحاجة اللي ورايا ونشوف انا هنعمل ايه، من كتر مانا مبسوطة بوكت الفراغ. <hesitation> انحب اول حاجة نبدأها ان انا نعمل كوباية كوباية الشاي بالنعناع ابتاعتي او كوباية القهوة او كوباية النيسكافيه. ونبدأ ان انا نشوف هنعمل ايه لو نفسي في الرسم نرسم، لو نفسي نقرا كتاب او رواية لأجاثا كريستي نقراها. ولو في فيلم قديم نفسي نسمعه باسمعه. فوكت الفراغ دا من أمتع الأوقات بالنسبة ليي لاني باعمل فيه كل حاجة نفسي فيها وحبابهي.